E questi öxelli coscì se perdan, xeuando erti erti, cominsan à chinâ de quöta, chiña, chiña, chiña, s'accòrzan che stan xeuando sovia a-o mâ. Chiñan ancon ciù tanto, vëgnan zu bassi e veddan che peuan appösâse in scî erboi de unna nave ch'a l'é into mezo do mâ. S'appösan e i o equipaggio da nave o î vedde e scicomme che l'ea tanti giorni che no arriescivan à mangiâ, aivan famme, deciddan de catturâ pe mangiâse i öxelli che son appösæ in sciâ nave. L'é passou trenteçicue segondi e no pòsso ciù contâve comme a va à finî.